أتوقع إنه أكثر شي يوترك إنك تخاف من الغلط أو التلعثم أو التأتأة قدام الناس، أو يمكن عندك شوي رهبة من الجمهور، هذي الرهبة ما راح تروح إلا بالاستمرارية والتعود وإنك تستمر على الظهور أمام الناس مرة واثنين وثلاثة، ولا تخاف من الأغلاط ترى كلنا بشر وكلنا نغلط ما في أي مشكلة، لازم يكون عندك شجاعة وعندك مواجهة وأهم شي أسلوبك في التقديم كويس حتى لو في أغلاط بسيطة ما في مشكلة.